I cheŋ ni ochu eme ishi inshok ina shoki ke yara na ŋweteh keketua a jweteh onyira keke nyatinyar kuma iyar ishe nu ochu eme shin shok keke koto ni ajwete keke tuki nyar keke abiŋ sosai keke koto ni ajwe eteh keke jɛɛ o hwur nu udui ke kpea a hwah ke tui inyar sosai ke nyiro-oryira toh ujeh iye ashi abiŋe eteh kebema ekoto sosai nike koto ni a jweteh, bike jeeh iyeieneh-keje nyatinyar kejeh tuu eneh onyira toh inyo itue akama ebeme a jeeyir kowani ochu nike seri yhei. ihoi. ke hake chiyi i hoi ba sadai i nyar iyo itune ime imbemi aŋwa ihaki bemime keye are erniko ba, domin imre dege a ŋwa eŋo ushu nyiri o nyirah tai kam ama oye ehoi oye onwe ime inhaki bemime ba. I me nidaker ni ngho oye ogun ko berkete ehe oye ogun hako sheche baa konya de yeya yande ye asha bema hako gonwe isoho daa <hesitation> nu ochui ime imbema sosai yo ituk iyo ishi banŋe me shui gui bam domin ubaku koto ni anuke utake hweŋi abiŋ boŋ utaka ashee abiŋ iboŋ domin koi nya ni iyade aye aka kpei eye unym aka kpei eye a tu ngo onyira umi ayoye atui ingoh onyira ke nene anake ke maa unmrya aneke to duk ubinŋ teh nyom keke kpeea ke maá ubiŋa aneke akena yei kekina yei toh keke seri yei sosai seri yei ni mboo ke seri yei ri enɛɛh neke bene enɛɛ domin nika ke tubɔ onyira ke kpea aŋwa ke kepea azwa ke amma bande ni aŋwa ehoei ba ke hake kpeiyir a ŋwe ehoer ba aŋwa e hoei a hansa aŋwa kom ba ahasheko ba domin inteh ke shabaŋ un ndokin shona andok e ema keke yaah ke jee hei omineke eje ice ilohe. Ni keke yaa jee a hɛɛi onineka keje lee oheh baka yok kodu a a kpɔɔh e eli odi anaŋe ka wuriyo sosai e toh odina keke rɔɔ nu odɛɛ ochu a akpɔɔh eti chom keke jee nyosho nyosho kpɔɔh eta hano kebe rehh keshe nyosho a kpoɔh etihamo kebe tui inaah ke shike nyosho kebe gehi anyate aka areeh nu ochu a wura anary ke bike ser, keke iya a yari yir ishi keje teŋ ofoi kejɛɛ teŋi iwhɔi huɔ keje teŋi i whɔi huɔ toh iyo ituk ke weŋ onan sosai hweŋ enaŋ che ke hweŋ a naŋ che har kebe ghohir ke so a nere gwar har keha goni soyir ihwei kona he keke iya jiya a juyi ol shií keke jeyir a jiya a nom ke jeyir ke jiya dami kekpicher demi ke je demi kece kpíí cher demi ama ubaku ser ino uhau kpeŋo icher oshuno guwa ba <hesitation> in gui ban sosai in jawi yim oyehame ko inya akpme oye domin oye enye iye ashu uneke unbaku uhaky uyeŋo oye toh uhasu uneke doa ama ubaku kpam oye kuma uye oye eju neka ye oye enche seche o nyome jíí ba.